Sicuramente 'e sord accattan 'a felicità pecchè se tien 'e sord sinceramente tien tutt cos. <hesitation> E è sicuro proprio, è 'na cosa che tutt quant amma pruvat dint 'a vita. Certamente quann uno nun ne ten manc uno dint 'a sacc è <hesitation> e ten pur nu poc 'e salut, ma 'o sord fa, t' pò permetter 'e jì 'o ristorante, t' pò permettere 'e t'accattà 'na machin, t' pò permettere 'e fa tant cos che se 'o sord nun 'o tien ma che felicità può ten? Può essere sul un che può essere contento e cocche cos, ma 'a felicità s- s- s' c' vonn 'e sord, pecchè t' può permettere 'e fa qualsiasi cosa. E t' jì a fa nu viaggio e t'accattà qualsiasi cosa e pure è importantissima questa cosa, però 'o sord è fondamentale. Altro che 'a salute, altro che 'e cos, 'o sord c' vò e 'o sord 'o fa 'a felicità.